اكثر شي طريف صار لي <hesitation> لمن رحت على حديقة الحيوان، وصرت العب مع الحيوانات، وصرت اشوف القرد هذاك اللي يسرق ويظحك، هو نفسه يظحك، فهذا الشي كان مرة طريف، ومرة انبسطت يومها، وكانت تجربة مميزة انه تتعامل مع الحيوانات كمان <hesitation> دا شي مرة حلو.